o nunɛ hi mina ami ji pa'a aba nucoza a hama'o ma tete baba a awe di beobenɛ ma u lowɛ ma duwo ma <hesitation> u ma igname beobe nɛ we leni tuna(a vɛrobe mu beraso cruru we nɛ pa'a in